که زه انتخاب وکړم، ښه ډول سندرې ویلو ته لومړیتوب ورکوم، ځکه سندره کولی سي احساسات، کیسې او پیغامونه تر ډېرو خلکو ورسوي، حتی که ژبه هم نه وي ګډه، آواز تاثیر لري. سندرې ویل د زړه ژبه ده؛ دا غم، خوښي، امید او یادونه ژوندۍ ساتي. نڅا هم ښکلي احساسات لري، خو سندره ژور تماس جوړوي.